Emi mɛka dɛ ɔyɛ hɛn ahomatrofo nketewa yi a okitsa ɔyɛ "mobile phone" <hesitation> abɔboa <noise> sɛ ndɛ bɛyɛ mfe ɔha a ebotwa mu n' na ɛpɛ dɛ ɛto obi nkra a wɔkyerɛ a na ɔn -ɔnnyɛ adze a ɔda famu. Obi mpo ba wo nkyɛn na orutu kwan a ɔbɛkyerɛw wo ma wo nsa bɛka n' na a afe bebree egu m'. Naaso ndɛ itum tsena wo fie frɛ obi - obia a wɔ wiase afa - afanan ne nyinaa ntsi emi muhu dɛ "mobile phone" nye adze a wɔayɛ a <noise> ɔsom bo ara yie na no ho so ho hia. Yetum dze hwehwɛ nsɛm a esi ekɔ beebi nnhu koraa etum. Ndɛ sikakorabea ne nkɔe po abra adze. Ndɛ etum sie sika wɔ wo fone do <noise> ewɔ aber a mmfow ahɛn hɛn no kɔpem obi nadze nyinaa. Yɛsanso dze sua adze ow! mfaso wɔ do ara yie.